Azoko tombatombanana hoe <hesitation> eo amin'ny dimampolo <hesitation> sy roanjato sy arivo eo ho eo ny karazana trondro misy an eto amin'ny fireneko. Nefa mety mihoatra io an. Satria ilay firenenay manko malaza amin'ny resaka hazan-drano na hazan-dranomasina io na hazan-dranomamy io dia tena manana karazany betsaka fa tombatombanan avy aty amiko fotsiny io.